In refri chi ku, ku sta´ayo ji nu´u, te refri kute kunte va´ayo ja ma tivi in tatiñuyo, tuva´ayo in teyuyo, xiayo, in xita ñama, ku sa´ayo in, taka in ntute te saa ku viiji ko´oyo o ku taayo ntote bolsa te ku kojjun, te ja ku kojjun ku nayo na in tote vixi chi koyoo o ku kune in tute vixiyo ja ma skiti´iyi yua vejiun ku ja ma tivi taka in tatinu na ko viji ja yo vitanuni kenteo nu´u su yua taka in ja sa´ayo.